Emenet ne na takilen kipendi awendi amerika, amu amerika ko emet ne tindoi paishonik che chang, ako ng'anyoru paishonik, ng'awe pasihonik ing yundok ataretee choronokchuk, ataretee sikiik chuk, atengchi, atekchi koriik, aalchi kei kila kitu che- chematindoi, kora atoret chorook chuk kora eng' oratinwek pe mi iin muuch komaa komii chii ne nematindoi rapinik chependi sukul akachi.